فما نهار أثناء العاصفهم <hesitation> تجرفت سفينه غامضه للشاطئ، السفينه هذيكا كانت قديمه وملبسه بالأعشاب، كان الطاقم مفقود، كيف قربو الناسم <hesitation> باش يكتشفوهام، <hesitation> اكتشفو انها تحتوي على خريطه قديمه وتقارير عن كنز مفقود، قرروا متابعة الخريطه هذيكام، <hesitation> كانت البدايه المغامره <hesitation> جديده.